Njaramji kam e ɗuuɗi, e woodi kosam, e woodi ɓiraaɗam, e woodi mboyri, e woodi ndiyam, e woodi soft ɗirink, e woodi caayi ƴiyam pow ɗam.